Po edhe ti gjithë m'ke nejtë afër n'kohë ma t'vshtira. E se harroj kurrë sa here ke dalë prej rrugës tonde veç me m'ndihmu mu. Ke qenë gjthmonë aty, sidomos kohët kur krejt tjertë nashta ishin largu. Me pasë ni shoqe si ti osht ni bekim i madh. Kemi kalu shumë sfida n'jetë po e di që gjithmonë t'kom pasë afër edhe çdo moment ka qenë ma i lehtë.